Misy tourne visy boribory ampiasainao rehefa hamaha visy boribory ianao, misy ihany koa ny fisaka ampiasainao rehefa ohatra ny tsipika kely fotsiny ny eo amin'ilay visy izay ho vahanao.